إحنا نشتغل على أكتر من حاجة، يعني مثلاً أنت ممكن تحاول تسجل فيديو <hesitation> وتسمع طريقة كلامك وكده برده تحاول تتخيل الموقف. يعني <hesitation> إن أنت تشوف مثلاً الموقف اللي أنت بتتخيله مثلاً إيه السيناريو الأحسن تبدأ تحفظه.